C’amzan a data, riʒan a Ummi, a ndaka biyau, ma ndaka ʒaa Lthiƙhan ma rawu Ghinshina, khin mun khin amitan khin wu Lthani, ma rawa Ghinshin Sai maʒa ma P’iyau ma P’iyama, ma Sinau, Yuuwi ca Lthusa, ma ndaka Lthau, ma Lthama ma Ndaka tsigau, ma rawa Ghushima, Ghinsin ta damu Vinahyi ɗi fiwi ma nahyi Yuuwi SiwiLtha tai dagi ghi Yuuwi Siwiltha ʒuwa Rizlana dau. Ghinshina kiyama, ɗin yani bu ma ndaka Ummau, ma U’mma ɗi Bushasi, sabodi hyi Yuuwi ɓa kayana’a wo—wima ɗahyi, dinnan ba bu ma ɗahyi, bu ɗinnan khinahyina, ghinshi na damu vinahyi ma p’a yani bu ma Layiya gha Lthan ghi ndaka busa C’iyani, ma rau Ghinshin ba ma C’uwuya, ghi ndaka busa ci, Kowini ndaka busa Ciyasa, WuLthuna Busa C’iyas C’isin, ma--- i bususin y ndaka ghi ya kumi shinks—yi uma cana ya balthin ɗi makarantai, ba hyi bilthin, ma ndaka Cikusin koga yaɓa khin wuLthi ko ga khin tirsin ɗi makaranti yaɗa kuʒa yani bu hyi ndaka kunLthin, mani ga ɗi maka yin naghin ni gulubuna ni gulubusin ma ndakhi ghi naghin cana’